Nemwi ivintu vinona na kunda kuvi vwanga au nza numu twa kuvi vwangela amaneno yakwe Mungu na zanu munta kuvwangila maneno yakwe Mungu kakunda sana ni mwenzo wane ukafarijika wanu munta kuvwa nga maneno yakwe Mungu kwasababu mambo yano munguwa kutuo mbelo ummaisha yana tukupita ya au yanwe tuku ishi ama fule mmh kanikwene ko ndinazanu monta kuvongila mambo ya kwe Mungu kani kafalijika sana na abola kani kuvuwanga maneno yakwe Mungu kuliki vintu vinina vyoonsi pano pan paphangapa ko nafurahia saa nkafulahia nka nikwenu kuvwa ngila istolisha akwe Mungu na vinina vino nkapela nkufulahia dinazani stoli kaili zino ziya, ziya- ziyamweleze ya Mungu au sha mueleze ya Yesu kafulahia sana na zamana ziya- ziyakweyamana bi yakale ambao wali yene atabiliwe kwamba yalipo kwa mmfano nabi Elia ndina zane aku mvwangila nabi Elia matendo yanowa wa- wagizwa ngene yasenge kuomba kafulahia sana hivo